כ'האב געליינט א בוק וואס ס'הייסט <hesitation> ס'הייסט "יעס טו לייף, דיספייט עוועריט'ינג", ס'מיינט 'יא צו לעבן, נישט קיין חילוק וועגן אלעס אנדערש', <hesitation> ס'איז געווארן געשריבן ביי וויקטאר אי. פרענקל, און איך האב ליב די וועג וויאזוי ער מאכט פארשטיין פארוואס מען דארף האבן ווייטאג אין די לעבן